كصحافي كستجوب إنسان مشهور غدي نسولو كفاش بدات المسيرة ديالو، أوشناهيا اللحظات الحاسمة لغيرت في المسار الحياة ديالو، لأن الجمهور دائما كبغي عرف كفاش هاد الإنسان وصل لهداك الشي لفيه داب. <noise> وغدي نسولو شناهو أكبر تحدي واجهو سواء في الحياة المهنية ولا الشخصية، هاد السؤال غدي قربو الجمهور ديالو وغدي خليه إشوف الجانب الإنساني للشخصية ديالو